ما بعرف الكثير عن عالم <hesitation> الكائنات البحرية والأسماك وهذى الشغلات وهكذا ,لكن لوإنى راح أكون سمكة, فأنا أبى أكون سمكة شكلها حلو <laughs> مرة حلو ,ملونة وزاهية ملفتة للنظر يعنى ،هاى الأسماك بيحكولها أسماك الزينة ،بيكون شكلها مرة حلو اكيد أبغى أكون وحدة منهم.